हमे स्कूल मे पढाइ त रहली न त हमनी के पियानो न खाली किताब मे देखले रहली की। आ हमर यगो संगतिया बरी धनिक रहलइ। त उ न पियानो किन बैले रहलइ आ पियानो न सिखो जाइत रहलै कि पैसा लगाके। त हमनी के कथी केसन रहैसै पियानो केसैन रहैसै त हमर संगघतीया बा कथी कहैता हमनी के सब जना के जे सुनन तोनीकेन हमरा घरे अहिए की तोनीके हमे पियानो देखबौ। कैसन पियानो रहैसै। तोनीयो के बजैहे की त हमनी के सब जना कथी कहली हह तोरा घरे अबौ की। त उ दिनका बान हमनी के पढ लेली आ छुट्टी के टाइम मे हमनी के सब जना कथी कहै तारी गुट मिलाके आजु चल हमनी के सब जना घरे जाएके की। आ भात ओत खालेबे आ ओकरा घरे जाएके त हमनी के कथी कहली। गे छौरी सुन हमैनकेन आजु आबो की तोरा घरे पियानो देखे त कथी कहइता उ जे हह आइजैहे जे तोनीके पियानो देखा देबौ। त हम कहली हह अबौ त हमनी के सब जना ओकरा घरे जाएके की। त घरे आके कपडा ओपडा खोललेइसी खा वो लेइसी त सब जना न‌ हमनी के गुट मिलाके ओकरा घरे चल जाइ सी। त ओकर ममी कथी कहैए बैया सब तोनीके आगेले त हमनी के कहैसी ह । त ओकर ममी न हमनी के पानी दिए खाहु ओहुला दिए। त हमनी के पानी पिलेइसी खालैसी त हमनी के कथी कहैए उ । चल तोनीके हम पियानो देखा देइतारीऔ। त हमनी के जाइसी न त ओकर रूम देखैसी ओकरे रूममे न पियानो रहैसै। त हमनी के कहैसी पियानो बजैऔ त उ कहतौ ह । तब हमनी के न उहे बेजी पियानो बजैले रहली।